okpuga, etọtọ ẹnẹbẹbẹbẹnẹ ga eyeng ọhẹng dẹ ine jẹ ama okpuga ato-o osom ulẹ ugọnọ yẹ ga eyeng ọhẹng u-ure ma adọn ọnnẹ yẹ emung ere yẹ ga imi erɨ rɨm mga yẹ ẹjara ọvẹn yẹ arang ama mẹ ẹuoi yẹ ana mọ agọmọ okpuga ana mọ asang yẹ atum ẹlam ebani yẹ agọmọ okpugo-okpugo atum mọ yẹ asẹ ọdag-ọdag ga ínang abi adim or aula ugẹ asi asang-a-awob ato ga uzod ayọ ajog ga etu a jat awa edu du-efami ye asang ayenge ma asọm abọ gbahagbaha ato, okpuga ere inang yẹ agọmọ igen ga uzod ayọ anung awa jẹ ybani aribe movon afi asọm abọ wa babo-o-wa inna wo-wa aka wo wa waka awo etoni ọsọm we unung uto gbahagbaha ye esangokpuga ana mọ anyi mọ ma nọ nẹni adọm me-enegẹyẹ okpuga, ẹrẹ ẹna adọn ọnnẹ ẹnyi ọsọm utu emara jẹ yẹ ifu jẹ kakung me angọnọ are ovẹvẹn ẹfẹ ekpem afia ẹbẹbẹnẹ.